देखो सा हुकम <noise> हक्ति हुवा नी वा री परिवार नू झुंड खेव आणो हक्ति हमेशा झुंड में ही रेहवा है। हक्ति झुंड में आना वास्ता रेहवा का वा शिकारी एवु भी बच सका आणा वा वणे री टब्बर टेब्रियां री रक्ष़ा वी कर सका।